How to change car or bicycle tyre first of all before you change a car tyre or a bus tyre you should have a spare tyre yeh first la ley first thing you should get you should get your spare tyre la you coming replace la tyre leh with secondly you put your parking brake on ley car get parking brake ley hand brake becor while you loosening ley car tyre if ley car ain’t park properly ley car can move so you get your spare tyre first secondly you put your parking brake up so la ley car sit down a mon be awor to move while you changing ley tyre thirdly you should get jack yeah jack is a tool la can use to carry ley car up from on ley ground level dah you will be awor to move ley tyre la spoil to put ley other one back when you get your jack na Then you loosen ley knot ley knot la can tie ley tyre to ley car normally la four knots or five knots can be on ley tyre you loosen ley tyre knot neh with a tool call ley whirlring when you finish loosening all ley knot neh ley next thing you put ley jack under ley car to carry ley car up from on ley ground level so you will be awor to move ley tyre la burst or spoil when you use ley jack to lift up ley car na then you can take out ley knot neh and move ley tyre which spoil when la tyre the a move na ley spare tyre where you coming replace it with you put ley back on ley knot I mean on ley car and tighten ley car knot back on it when you finish tighten it on it then you go to ley jack and loosen ley jack for ley jack to come down to lower ley car When you lower it totally ley tyre will sit down on ley ground by la time you finish tighten all your knots neh everything you replace ley tyre with ley spare tyre you having when you finish tighten it na you ley jack you lower ley jack down you will lower a all ley way down tay you take ley jack from under ley car when you take ley jack from under ley car na ley tyre will be on ley ground and ley one wor you remove from there you can put ley in ley boot or your car and you make sure la ley nut tighten properly I do wey how ley can change car tyre la a I know.